Madagasikara ley no nipoiran'ny gasy ka gasy raika avao, tokony ho an'ny Malagasy ny zavatra rehet- zavatra jiaby avoakan'ny Malag- avoakan'ny tany avy amin'ity tany Madagasikarantsika ty, ka raha ny normal mo zany de le harena ze avoakan'ity tany Malagasy ity hozarana amin'ny Malagasy jiaby mba ho sitrakan'ny razambe, sitrakan-janahary izay re- izay rehetra manan-kasina amty tananatsika ty ny olombelona izay mipetraka amin'azy.